Okei tu kukubei waku. aku ngil ngilin la bla tru skul. bte skul nigi bakte trenaga manka ti habangin tru movie te tra mneru nam nami. ba <hesitation> pota te rangini ya ulen a masla man wan len tar u hihikatei tar, tu kukubei wulam alam kna pilei. a <hesitation> ngil ngil bla te pta mnera bal balte hagol num. Soccer nats tanta te ptas mera bol balte na halpo ha inin enma a bal. Na tats lol. kumnu ngil ngil bla aku ko pilei gnoma maslu tamta. aku ngil ngil ko pilei psa gnoma maslu kawu. Na bakte tra senga man piktsa tra manka ti has hasalimin ma a rebnu poka. bakte mangil nigi nakua i "aku kua tra kis tra man han te tra rebna te ha salim erma man man nam nami bagate tre naga mamanaken ka". Ba pota te lama bakutna hitul tspne nigi bakute here hamansa tra gua a pota tar tu skul wuku. aku mnu na antuen lalol bakutna lanigi lamana. bakutna tregma mamanu poto, u nam nami te halerma a rebnu hiaka baga teme tregen i niaku rke. se tar e kto tan baku temne la hhamansa gli traman han i lamnan toa. Aku sabla tar e kukranu tanami aku hitul hamansa tan bakte laku tna gmi tamlam i susku k hamansa tra kolectiv.